ازاي انظم عدد كبير من الكتب اول حاجه لازم انظمها علي حسبه هو الكتاب دا بيتكلم في موضوع ايه يعني مثلا الكتب دي بتتكلم في موضوع علم النفس دي اول حاجه هنظمها علي حسب الموضوع بعد كدا ممكن علي حسب الألوان يعني مثلا اللون دا لون أحمر غامق بعد كدا احمر فاتح بعد كدا احمر افتح وممكن مثلا الأسود اسود غامق قاتم بعد كدا اسود فاتح شويه، نفس الكلام بقي مثلا اصفر اخضر وهكذا علي حسب الألوان ودرجات الألوان الكتب وبعد كدا يعني مثلا الموضوع بعد كدا الألوان بعد كدا شكل الكتب الكبير الأول بعد كدا الصغير وابقي كدا نظمت الكتب